Karazagna dite, <hesitation> misy zao o <hesitation> dite veromangitra, de misy <hesitation> dite tsotra juste rano sy siramamy fogna, de misy <hesitation> dite vita amina ronono velogno, de misy dite a atao amina ronono boîty, de misy <hesitation> dite taf, <hesitation> dite olive, <hesitation> dite ravintsara de dite ravimboafotsy koa.